Sj merenya akwanya dj menye abakcsjm nyimpa tsitsir bi bcto nsa edzidzi a, obi a nkyj cbjyj nye Osagyefo Kwame Nkrumah. Siantsir nye dj, cno nye nyimpa a cdween ebibirman nyinaa ho dj cdze hjn bcbc mu ayj hjn kor na cadwen hjn mpontu ho. Cno na cboae ma Ghana nyaa hjn fahodzi ma ndj da yi hjn nyinara yjwc fahodzi a yjnnhyj cman fofor biara ase.